Igny zany da miovaova araky gne itiavako an'azy avao fa gne gne legiome ataosika hoe amy karazany dimy, enina eo: tomatesy mazava ho azy, tongolo da kaoroty, concombre anigny lasary, da haricots verts, gne voakazo: akondro izy ame papaye io avao mifandimbidimby amin'izao moa ka sy de mbola mandigny karazany asika fa sy misy maro.